मारी तो कोई दिन काई नोकरी वोकरी जड़ जाए ते में तो कोलेक्टर। बनने करूं में ते कोलेक्टर बनूं ते <hesitation> अखा जिला काजे। सुधारी मेटबू जे <hesitation> पुला बजार्या मन सिया ते पुला। वैपारिया चिकाई करें कि दुखान अग्गे अग्गे कर दें ते टाफिक मा घणी। परिशानी रोहें ने एकसिडेंट भी घणा भारी रोहें पण इनरे ता काईनी। जिता दुखान अग्गे अग्गे बड़ा में कोलेक्टर गोतली ते इनरा काजे सुधारी। मारी मारी ने इनरी दुखान आंधर करार देती नाथिक रोमन खतबच कोर देती।